في وقت فراغي احب انه اسوي هواياتي او اهتماماتي وبعد اني الفراغ دايما اخصص جزء من الوقت حق التطوع ويعني اساعد الناس الي مهتمين في مجالي واساهم يعني في المنظمات الخيرية الي انا جزء منها